Program radio da paling ku suka ne lumur indi pasal berita, duweh pasal lagu.

Kayuh da patut ku mikir pasal minan teknologi ti ngancak masa depan dep kaik rusak.

[uhh]...cara nulung inya da susah ti ahi macam ne. Ngin pinyusah ti ahi lagi macam pinyusah ne. Jadi contoh ne wang inya da susah, mung inya da ramin ne da sahu kah, uhh..., kitak buleh nulung, nyugon keperluan asas bala ne. Conto ne pikaian ka, kayuh naan. [uhh]..dengan mungsen lagi dengan wang ne anyap tempat ne ngandai, kitak buleh ngancak ne ngandai dengan adup kitak atau pun nyugon anih-anih bantuan da sesuai.

Wayang da negara ami siti semua da suka aku wayang masu barat. Sebab cara ne ngundah ne meng ka da simene.

Pasal bisnes ti anyap pengalaman ku kaik ku puan meng anih gara gaya ngunah ne.

Pasal cuaca da birubah...kadang kadang andu ujan kadang kadang andu siru ngancak adep mudar...atau mudar.

Stakat ti bala pemain ato penyanyi da suka ku kidingah ne da kampung aku la da area ti sien ce adep dari gap sien ce Darren uhh cikgu Darren dari gap dangan meng sien lagih uhh cikgu Matthew uhh da ngajar da rayang stakat ti lah da kiding da puan aku.

Aku suka book novel aaa english orang putih.

Berubah, ahi ubah ne sebab meh adeh minan telephone minan online.

Cerita namba tuuh sanik ne deh cerita tanang inya aaa oh jeliwen. Oh jeliwen ti tinan inya ngumpol bala anak kinya dak adeh remin supaya ne kaik luah birubi dengan beda ne bigumpol dak remin bisindi wang bingare.

Cuaca anu ti kaik tantu paguh. Ujan meh duweh anu ti.

Bala pinuuh da tampat ami ato pun da kampung ami cara ne ngajar bala anak ne aaaa sien ceh, bala ne aaa, ngunah activity da suka bala anak. Samah samah ngunah activity sien aaa, bait ne da sapa ato pun uang abih ramin ne kan ne ra tubek tv, ne ngulu samah samah tubek cirita da minat bala anak ne.

Keyuh dak tenan ku tubek nek aaa longan dengan Orkid adeh dak kanang aaa remin ami

Rami da suwe family ami tubek neh en saudara ami kawen serta saudara ami uhh ngamat anu pinglahir.

Ahi macam pinain da binain bala anak uhh bala anak inya de tempat ami cuntoh ne main bol. Da famous itin ne main bol, main batuh dangan meng sien lagih uhh main uhh narik tarih, narik tarih bunten

{uhh Pasal budget memang problem rayu' ami. Budget sentiasa kai' cukup. <noise>

Kaii ku puan ne anyap bilajar pasal kayuh en.

Wong ekuk ndeg sungi, uhh biasa ne ekuk uhh dengan endek kuk lah, megau tanang inya kerumboi, de sungi, kerumboi tik sien ce jenis pimaan, edep mung tanang kireng siput lah, uhh sien ce de gagau, uhh de original, kaik ne beracun uhh sien de biasa gagau emik de sungi en lah, dengan jalok jeran de ngejung sungi sien pun ne, uhh bijukut lah.

Aku suka nanek pane da rabus rabus aja dawe pane. Kaik tantu maan da gureng gureng.

Kai ku tentu pasal art siti ngin dep kai tentu bilajar pasal ngundah keyuh macam macam.

Semua rami gawai sien mah da suwe family amu semua tubek ne gawai dangan adeh dingan saudara adep ne kah gain.

Main bol, futsal, badminton, sien saja da dog nain ne.

Banca rami da kana raye ne wang sani ngamin ne ami biasa ne uhh bisamah-samah uhh bikumpul uhh nuruk padi...nuruk padi ti bisamah-samah ngiraja...ngiraja umeh uhh nulung bala dingan tanpa bigaji la...sien da rami ngamin ne.

Akuk ra belajar pasal uhh maguh main komputer dengan telefon.

Rangit biru ti kayuh ne ngan tangah...da wang adep ngulu ataupun tubek da samu memang rangit biru dangan babuk sani wang adep sikulah sani pun manang rangit memang ne kaler biru...sien yek ne rangit biru...rangit da datuh.

Aku bangga raye dangan uhh pimudip aku da binua da kampung, aku banca bidayuh aku bangga dangan meng sien lagih uhh kayuh da najar tayung babuk sani ne da masih lagih ku tiyen ne dangan harus ne dog tinarus bada bala generasi da bauh

Pikir ku paguh pirasa bala anak da sikulah, da sabab ne adeh kayuh inan ne bilajar itin, computer kah telephone kah tinan ne.

Itin ne skulah da kawasan ami da tampat ami uhh moh paguh neh dangan kemudahan kemudahan electric umon ne pun meh adeh lagi dangan meng sien lagi bangunan bangunan skulah pun meh paguh concrete Jadi senang lah bala apui umon ne semua adeh.

Itin ne, dunia meh maju uhh jadi uhh teknologi berkembang dengan peset ne, jadi ami meng ami da binua uhh jadi bisyukur raye lagi ngin itin ne aaa electric siti ne meh adeh karen meh adeh, jadi internet pun meh adeh jadi ami dapat puan anih da bilaku da sapa dunia.

Pimaan da sihat da sipatut ne meng ami ngandai da binua ngamin ne lagi anyap kemudahan sihat memang sien da namal dangan tayung babuk ami sani ne maan kayuh da mudip adeh da semula jadi da tarun meng pakuh, meng tikor, krumoi aaa sien adalah pimaan da paguh lah da anyap racun ne.

uhh sanda da tinan ami ngudung sien ce sanda bidayuh. Sanda bidayuh ti sepatut ne kita aba kated ne. Wang tayang babuk ngamin ne ngan ne sentiasa nyana bidayuh da ramin ngan Bala anak . Dangan mung sien lagih ami, wang ami adeh anak ka sungkuh nyana lagi sanda bidayuh supaya ne kaik biragan.

Sukan da suka aku tebek ene aaa sien ceh suka aaa birajung, birajung acara balapan aaa dengan meng sien lagi aaa lompat tinggi aaa dengen meng sien lagi aaa lompat jauh, sien acara sukan da suka ku tebek ne lah ha.

Mung bala anak skulah da skulah, spatut ne kitak bala andu' amang uhh sentiasa peka dengan janik uhh perta janik uhh bala kemudahan atau pun alat tulis supaya anak tik belajar dengan senang asung ne lah. Dengan andu' amang sentiasa support bala ne.

Bala inya atau pun komuniti ami kadang-kadang ne bepindah ndug tempat beken atau pun, aaa... pindah ndeg kampung beken. Kadang-kadang ngajah asau ne. Dengan mung sien lagi kadang-kadang ne ruang mambe ne. Anyap tempat ngundah ramin, jaji ne terpaksa ndug tempat beken ne ngundah ramin.

Iti ne moh ahi loan dok jugan kerajaan aaa ndek bala inya binua esih dak ira ngundah business icek-icek buleh nyungka loan aaa mung dak kampung ami iti ne deh legi loan dedek dok sedia ndek aaa bala dayung ira ngundah business adep ne lah. Mung mesu AIM Amanah Iktihar Malaysia sien paguh rayelah.

Mung rak ngundah appointment dengan doktor, uhh biasa ne, uhh kayuh iti ne kitak moh maju. Jadi semua nombor telefon ne senang kitak magau da internet. uhh Gagau saja int dengan call nduh dokter atau pun uhh klinik. Dengan uhh matik ne buleh pidaan lah, uhh anik ku da rak tundah kitak lah.

Cuaca da negara ami ti uhh kaik ne birubah sentiasa uhh pares dangan lembab la uhh sepanjang sawa meng sien lagih cuaca da tempat ami ti paguh raye la uhh dangan cuaca siti memudahkan ami uhh ngundah macam macam kayuh lah.

Ngamin wang adep lagi icek ngan bajet family ti memang ne saket saket lah kayuh ngamin adep keluarga. Meng aku lah ande ku kaik kerja amang ku saja kraja biasa biasa sahaja jadi panai panai lah ande ku ti nulung amang ku nak ngunah puruh kaneh ka nan nulung amang ku pak itin meh okay icek lah anak meh bahas.

Meng uri uri da asal sani ne memang mene masu tarun lah ne ngumit bala uri amu uhh minan laih minan pingile, minan baid uhh sien antara uri uri lah da tinen wang inya ngamin ne lah meng inya babbi naih ne ka, ngirabus ngumpa semua bahan bahan sien da herba sien.

mmm art da suka ku siti, aku labih suka da aaa menari lah aaa ataupun aaa exercise tibu, ngin ne menari ti dapet aaa manik, mengurangkan stress dep lah, dengen muse lagi ngancak adep sihat lah, adep madas ah. Jadi ti art da suka ku lah ha.

Warna da suka aku sien inceh warna calak ngin wang adep tubek calak ti yeh, adep merasakan adep ti yakin diri lah. Ngin ne calak dengan emmm menambahkan semangat adep lah bagi aku la wang ku tubek colour calak ngan ne tarus tikel da bateh ku.

Mung da negara ami ti'k, cara nya ngundi aa.. sien ce, aa.. mendaftar ganan tayu, mendaftar ganan. Adup sistem. Muh sien, matik wang masa ngundi, aa.. tauk dup ngajung tempat ngundi dup lah ngin tempat ngundi sien aduh nya pidaan. Tauk ngajung tempat sien. Ngan ngitik lah asih da ra pilih dup.

Aku'k lebih suka, [uhh]..minat biji'et, uhh.. dengan nanuk. uhh nanuk macam macam lah, ngin kayuh sien ngan asas paguh dengan mung sien lagi ira nulung inyalah. Ngin aku'k kan aduh aku'k ilmu sien, aku ra nulung inya beken lagi, supaya ne belajar, supaya ne uhh buleh memperkukuhkan ekonomi keluarga ne.

Sani ne adeh lagih tayang babuk bitanen dangan adep la Meng pasal da umon sien uhh Meng da kampung ami ti meng buai adeh buai pinga pingani sungi lah. Wang dep meret gain adep minta kebenaran taye neg tayang babuk ti adep ra lalu jadi kaik ce ngaco adep.

uhh perubahan dak pimudip aku t, aku tubek ngemin ne keyuh ku tubek guru uhh guru dak memang sungguh sungguh ne ngajar adep nyugon muka pemikir adep jadi adep pun tecabar legi lah dengan ne. Dengan mung sien legi bala saudara saudara dep adeh moh pandai jadi penghidupan ne paguh jadi mesu in lah aku mesti menanam niat supaya aku pun birubah jadi paguh mung bala ne.

Panu kaja ato pun jalan kaja da juho ti ngamin ne wang jaran lagi anyap lah panu kaja ti simene ne paguh kayuh ne simadi ngancak adep exercise. Bala anggota anggota adep ti bergerak lah paguh simene ne lah. Pak skali skala buleh lagih panu kaja lah terutama sekali adep meh tuuh perlu adu Adu jalan.

Ngemin ne adeh ku nak main alat muzik dak nak pandai ku main temborin aaa guitar pak iti ne macam moh kai ku pisilung ne ngin moh ahi kerja dak beken jaji moh terpaksa adep moh kai ngaje hobi ataupun minat adep sienlah alat muzik sien. Pak esih puan matik pagi wang adep moh mbeh pincen ne kah buleh dep nak cuba ne lagi.

Iklam dak tempat ami t paguh raye la ngan paguh raye, ujan peras uhh memang ne sesuai raye la dengan pimudip ami dak sindek kampung ti la dak tempat ami memang paguh la uhh inyap ne bemusim jadi dep dapat ngundah keyuh sepanjang masa.

uhh AI ti memang ne paguhla kayuh ne ti menunjukkan teknologi yang dari masa dari semasa dangan adep da lagi harus berubah, ngajek aliran semasa supaya adep ti lebih terbuka ato pun pikir kira dep ti uhh berkembang. Paguh raye la aku bersetuju dangan AI ti.

Aktiviti da tundah aku da biasa ne, aaa..lambat andu, aaa.. ku piluah adas. Biasa ne aku puruh kanuh lah, puruh kanuh, aaa.. dengan mung sien lagi aduh aa... nyiet icuk - icuk lah, wang wang aduh masa lah wang weekend kah, mung sien.

Aku aaa lebih suka ato pun prefer aaa activity duweh duweh lah da abih dangan da sapa ramin. Ngin ne samah samah nyugon pimaguh lagih mung activity da abih ramin se'eh kita buleh ngunah macam macam lah, nyiit ka, nanek ka. Meng da sapa ramin ti kita buleh bikabon aaa sanang piluah adas paguh lagi lah adep sihat.

Sukan biranang ti da tampat ti la skali da tampat ami ti Meng bala bala bidayuh la meh makin berkembang dangan adeh da bakat ne, jadi uhh harus jadi perkembangkan la sukan renang ti uhh ngin ne paguh lagi untuk exercise untuk kesihatan da paguh la.

Okay, sanda pitayen aku dadeg bala dingan aku aseng ti mahun ka anih anih ka. Kita mesti mencabar kayuh ti. uhh menanam abih aseng adep ti mesti ra cuba. Adep mesti yakin adep buleh ngunah kayuh sien asalkan uhh aba putus asa la, seh yen ne

Iti ne uhh cara bayar bala keyuh meh birubah lah, iti ne moh keyuh internet moh maju teknologi moh maju jadi semua uhh keyuh dak birih dep seh semua ahi cara mayar ne lah buleh mayar secara minan uhh duit dengan mung seh legi cara online paguh raye lah.

aaa Meng wayang da negara ami ti aku ti paling jarang ku tubek wayang lah. Wayang ti ku rasa ne mina dep nak ngalih situasi dep la nukar suasan dep saja ngin itin mo maju da ramin pun buleh lagih ne tubek wayang.

Aku memang ku sedaya upaya lah nyimpan duit dadeg um, mamba aku lah. Terutama sekali aku adeh ande dangan amang mesti ku ra nyimpan duit nan wang emergency. Wang ne maneg birubat em, aku adeh duit lah. Jadi sentiasa ku kidehe simuhung percent kadang duweh puru percent lah untuk kecemasan.

aaa binatang da pangan aku tubek ne aaa adeh adeh la se tanang inya krabo sien meh tuhei la wang adeh duweh sawa da rimpas da tampat dingan ku sien krabo da simene la ngin da tampat ami ti uhh anyap inya nginang kayuh sien jadi memang ne bahas lah.

Muk peminan teknologi itik ne uhh kitak harus uhh meda semua bala inya kaik kira icik bahas de me tuuh adi amu uhh mesti ne irak ngajek uhh arus pemuminan teknologi de bauh itik mesti ne irak belajer lah harus belajer.

Bala ande amang uhh mung bala anak da sekulah harus nulung anak ne walaupun bala ne kaik uhh pandai maca ka nulis pak cara ne sien ceh uhh nyukong bala ne dengan wang bala anak ngundah kerja ngulu bisamah dengan bala seh. Jadi wang anak tebuk mung ti ne rasa adeh rasa bangga lah.

uhh Anak kayuh da silalu aku tubek ne siti uhh ahi macam ne la uhh anak macam-macam anak binatang la anak binatang anak uhh bala binatang adep da kudip, siok, itik, uhh sien biasa ku tubek ne la... Mbuh kayuh da lias-lias en memang kaii la... Tirawe.

Meng penglibatan da sukan ti uhh aku rasa paguh dep terlibat lah supaya adep puan ne dari semasa ke semasa supaya adep dapat pidaan anak adep ije ne suwe terlibat dangan sukan anih anih dapat nak adep nyugon cara nyap cara ne da batul la.

uhh cuaca andu t paguh burupagi ijen nak ujan icek icek mbeh sien nak makin nyewak pak paguh la kai ne tentu peras dengan sesuai raye la mung inya dak kerja dak sepa nang paguh raye lah bayuh ne tentu peras.

uhh Cara ku' nyaga tibu' ku' sien ce, maan pimaan da kai' bilamak, dengan mung sien lagi mengurangkan uhh gula lah. Kayuh da sidik sidik memang ku' nyaga ne. Kai' ku' ngumit ne. Mung ngihup gula, hanya brupagi saja aku' ngihup mon gula lah. Muh sien memang anyap lah dengan kurang ngihup gas lagi'.

Aaa..kayuh da ngancak adup stress tik terpulang dengan adup lah. Sama ada kerja atau pun belajar. Adup mesti ra nak pandai pandai ngundah masa dengan mung sien lagi wang aduh kiraja, aduh kereja da sepatut tundah jagu' terus tundah. Aba delay mas, aba delay kerja lah. Sien untuk kita'k mengurangkan stress supaya adup kai'k stress.

uhh Cara nambah duit tik terpulang dengan adup lah. uhh Kadang kadang adup uhh uhh kedehu atau pun mengurangkan perbelanjaan adup lah. Contoh nya budget adup tinan adup shopping uhh kinurang lah. Jadi uhh dengan mung sien lagi mung mayar bala bil telefon sien masu kereja lah, masu duit kiraja, Sien lah. Pandai pandai adup nyalan ne.

Masa aku lagi icek aaa aku memang ne berangan-angan kayuh kuen inya bercita-cita aaa jadi aaa pramugari bilon laa, jadi angan-angan aku se'en meh jadi kenyataan. Pak aaa bila difikir balik aaa kayuh atas alasan ande ku kijamen maka aku kaik lah jadi pramuga ... pramugari lah ken pramugara, pramugari.

Itin da binua aaa adeh lagi kebajikan program-program da jugon inya jugon printah contoh ne amu ra ngundah ramin neg inya da kurang mampu lah inya da siasi sien mah adeh dog tulung printah lah. Paguh raye meng sien lagih ketua Kampung ne adeh tampat ami sien memang ne main peranan lah memang ne perihatin dangan kebajikan aaa dangan Kampung.

De minggu ti ahi macam lah bunga da mombeh ku tubek ne, da tampat nganai ato pun sepanjang jalan. Bunga raya [em] bunga kertas, [em],bunga dawe aaa bunga, bunga sibamot. Sien antara bunga da tubek aku lah da abih minggu ti.

Tana atopun tempat da adeh servis line internet nuh ti aaa wang nuh bidarud-bidarud memang susah lah mung tempat ami ngamin nuh. Aaa pak wang nuh tempat rata mung se kira senang icuk lah. Jadi ngamin nuh memang wang adup rak magau internet mung se, ami aku memang sentiasa nug pasar lah ntubuk magau line.

Biasa ne bala nya da nyaga dayung da beranak da tempat amik, biasa ne iti ne kayuh bala nya tik ndug hospital beranak da hospital. Memang bala misi lah nyaga ne. Mung sien dengan aduh indi urang lah wang asau ne beranak. Atau pun asih asih buleh uhh wang ne perlu bantuan, buleh ngintu ne lah. Adik umbuk atau saudara ne.

Mung pimaan da sihat da kaii sihat ti kita panai-panai milih lah. Mung pimaan da kaii sihat ti contoh nuh aba maan kayuh da segera-segera aaa itin nuh lah semua segera pimaan pinyehup da segera elakkan maan da segera, dengan mung se lagih bala umon-umon gas sien memang elak lah. Mung bala nugget rang se aaa memang aba maan nuh lah.

Aku minan handphone wang ku perlu saja la untuk kerja ato pun bala maklumat maklumat terkini lah dangan tubek agah agah masu WhatsApp masu bala keluarga adep mamba adep lah ato pun tujuan kerja lah.

uhh pane ato pun kaneh da suka ku raye yeh sien ceh uhh kaneh asli sien ceh pakuh sibuk. Pakuh sibuk ti cara adep nanek ne sanang saja. Mina adep minan laih ato pun bawang buda uhh rabus kurak umon ne meh sieh baru adep ngana pakuh sibuk sien. Baru dep ngana bicin gulo ne lah meh sade ceh.

Kan ku adeh masa memang dak kayuh dak ira tundah ku, kayuh da ra bilajar ku sien ceh uhh nyiit lah, nyiit bala pikayan. uhh uhh bala bajuh uhh, anih anih lah berkaitan dangan jiit, uhh dangan, kan adeh piluang lah, sien untuk ku hobi lah, ngin aku ti suka, suka ngundah, suka ku tubek ngin ande ku ngamin suka ngundah lagih bala pikayan.

Dokumen da tinan ami panu ataupun jalen da tempat ami uhh ami mina cuma minan janik la tanang inya kad pengenalan...ic da kaler biru sien dangan mbuh sien wang ami neg luar negara uhh minan passport sahaja la...sien saja dokumen da tinan ami uhh da duweh sien.

Biasa ne untuk nanda anu biranak biasa ne cuma ngaban maan maan meng sien lah kayuh aku nak nyambut anu biranak Jadi aku piluah blanja la ngaban bala keluarga ku nak maan ngirami ne. Dangan nak mirih kek icek icek lah sien saja lah dangan antara keluarga saja.

Kiraja da ira aku sien ceh jadi guru la ngan ne masu cita-cita ku ngamin ne lagih. Ngin aaa aku ti aaa ira nyugon tunjuk ajar aaa nulung binua la nulung inya kampung aaa supaya ne lebih bergerak ke hadapan meng sien. Jadi guru la.

Pimain asel da ngamin ne pimain bala anak inya da tempet ami lah, da komuniti ami, sien incheh uhh bitarik pilapah bunten uhh, jalen minen uhh kelapa ro uhh kelapa bunten sien lah, janik ne sien tempurung kelapa ne sien uhh dengan aaa papu da omon da sungi uhh minen tapeh lah dengan meng sien lagi uhh bitarik dingan lah, bitarik dingan minen uhh pilapah bunten.

Kayuh adeh da sindek aku lah buleh ku nyugon cunto ne, cunto ne uhh meng anih nyaga meng anih nyaga kesihatan adep uhh dangan meng sien lagih rupa adep sien ce penting dep tubek kayuh ti supaya ne menjadi pencetus semangat untuk adep lebih ceria.

Binatang de paling bahas de sindek Ami lah adeh da komuniti ami ato pun kampung ami. Sitaket ti lah uhh adeh jani uhh inya sapi sien lah binatang da paling bahas sitaket ti mina sapi, da lagi dehe lah, da lagi adeh inya nginang ne

Aku uhh masih nyalan muto dangan tok itin ne la tok umur ku itin ne uhh nyalan muto...hasil kiraja adep nak dapat adep mirih muto uhh jadi nak untuk memudahkan adep bergerak la wang adep adeh muto dapat adep mengelak masu ujan paras la wang adep gapih-gapih ataupun ira mirih barang.

aaa perumahan cuaca da berubah ti emm kayuh sien biasa ne ce sien la kayuh perubahan kepada struktur bumi kita ngamin ne lagi tarun tarun jadi kaik anu paras, sak ne ngaban pencemaran udara. Pak kayuh itin ne pembangunan ji terpaksala memang adeh perubahan ne la jaji paras itin ne

Da tampat ami, musim da tampat ami mina duweh lah. Ujan, aa.. ujan ato pun paras lah. Mung sien saja musim da aduh da tampat ami. Jadi ne paling paguh lah tinan ami ngundah kiraja ami, dangan ami pun moh biasa lagi ne dangan kayuh siti.

Untuk aaa nyaga pimudip adep supaya adep sentiasa tirasen aaa numur 1 ne adep mesti ra nyaga pimaan, elakkan pimaan da bilamak aaa dangan da ahi inyo ne lah. Bala makanan segera sien dangan meng sien lagih adep ra adu adu exercise supaya tibu dep ti sentiasa bergerak

uhh mele mele aku adeh handphone ngamin ne uhh sien ceh wang aku nak uhh mele mele kiraja la...mungkin ngamin ne adep lagi anyap handphone lagi sasik memang adep anyap duit la tinan mirih ne pak itin adep mbuh kiraja nak uhh harus lagi adeh handphone la.

aaa iti ne, da sitakat iti ne, kan inya nyiken aku tarun da ra najung mu aaa aku ti kira ngajung apih tarun da bayuh aku ngajung ne. Jadi de luah masu tampat adep ku nganai lah mung da eropah, meng sien lah binua eropah de US aaa sien.

Cuaca kita da birubah rubah ti ngin ne pembangunan negara kita siti lagi ndi ngaban ne lah. Semakin paras dangan meng sien lagi pencemaran pun ahi lah. Kayuh teknologi meh datuh, macam macam kayuh dog tunah, dog cipta inya. Jaji ti antara kesan ne la.

Meng magau lawyer ti da negara ami kayuh adeh komuniti ato pun YB YB uhh bidayuh itin ami meh adeh, Jadi anih anih da perlu ami uhh memang ami sentiasa perlu merujuk YB da kawasan ami lah matik bala ne buleh nulung nyugon cara ne.